मैं तो सप्ताह में अलग-अलग तरह के फल और सब्जी खाता हूँ। फल में होंगे केला, सेब, संतरा, अनार, मौसंबी। सब्जी में देखल जाए तो करेला, भिंडी, दौंडका, मूली, मटर, गाजर, आलू। मैं अधिकतर करेला और आलू को ही सब्जी में खाता हूँ।